To aheɓi softwaya mai aranndewol kam Naatude software ngal ngam waɗde ko aɗa waawi. Foti ngolli ko hoore, hokkude 'Install' kadi. Wakkil ngal, foti wi'ude software ngal.